Pues shía la záih ñiu náh ká yía múh pih bueno jain zá yía óh que, que muo gá lain taig cúo jo como siempre joh pues lau la jeíh do pues aíg óh gó gi tsáh éh já lain gi tsá íh fu casi jo siempre lau jain-jain zah yía jain de que. Jain de que yiá múh ñiu náh shía la zaí já lain je-je taig cúo jo muo chá lain pues ka bu siempre jóh táh jo-jo já laín gá ñi muo jain jo pe jain que ja caum aín múh ñiu jaín jó pues éh sá gi bá la géi la úh doctor aú chá lain tsá eh fuera au hospital aú bá ni taig a si éh záh. Jo pues lau zá yía náh como taig muo shiu máh mú pues ká saig lai ká saig ku láh loi náh jáh zaíh ku yía óh ñi gi éh gá saig lá muo gí aíg gá zaig jó maig yoi jo gá chía éh óh muo yoig óh gá saum, gá saum mú yoi gó ja éh muo chá ñiu por que ká ñíu óh taíg jo pe maig yoí jo ká éh muo laú, laú áh júm taig-taig áh múg có óh éh kaí éh loig éh laig gi taíg ñiu lau éh loig gi pues. Jó lá jo siempre ni máh zá yía la joh ko náh yía mú gá laí gá chía kúh cóh aín áh zaí cúais zaí tsá, aíg áh zaíg tsá aíh óh mú yói joh óh íh áh dó pues gá zó oh kúh óh ni shía lá yoig ain joh ih-ih viuda yói jéh gá aig éh kúo pero lá bu ka aig pi muo ain viuda paí muo káh aig kúo jóh múo yóig óh pues jo pues cuais do ka fuo muo loih jaum muo. Mou yóig óh como, como-mo záh yía chim muo gi ká yía doh maig yói joh káh saum muo óh ñi éh ka saum cháh maig yoig ká máh gá la lau gá lá veneno cha áh táh gá máh óh jo éh ká join gi íh cuáis dóh óh ég ká join gi mú yoih jóh lá jo lá muo náh ni gá laig chá por que lá joh kó náh ni gá laig chá rói náh jóh ko ná óh ñi aim óh taí já aig cúo maig yói go ka-ka áh laig gie jaum muo fui já pah óh lau áh noh naig cháh múo oh caig fu chía jo pues já máh óh já um óh- já aum oh kó áh jo gá jéin chá óh lá muo gi laú ní gá laig lau éh cháig ih fu lau ni ká laig lau já lá lau íh tói máh mu au ja leí íh muo lau salvar já leí tsá muo lau siempre ni máh tsáh lau-lau ni gá bu có tsáh chá au roi auo alguien no.